إذا بتسوي حساب بريد الكتروني جديد شخصي، بتدخل عالشركة اللي تبغاها، سواء جوجل، مايكروسوفت، ياهو، وت- وتضغط على إنشاء حساب، وبعدين تتبع الخطوات بالتفصيل زي ما يقولون، واحدة واحدة، تدخل كل شيء مطلوب.